Moobgal mawngal ngal mi yehi, kanngal woni ngal University Student Representative Council hawti dow ardaare, dow hollutuki ardaare, min njehi, min kawri, min keɗitake himɓeeji mawɗi, min kettindake himɓeeji mawɗi, min ɓeytorake.